ईमानदारी के मतलब हावय ईमानदारी ईमानदारी। अउ ईमानदारी के संग काम करना। ईमानदार मनखे झूठ नइ बोलय। चोरी करय अउ धोखा नइ देवय। ईमानदारी नैतिक चरित्र के एक महत्वपूर्ण पहलू हावय। एक ईमानदार मनखे भरोसेमंद। वफादार अउ निष्पक्ष होथे। एक ईमानदार मनखे सत्यता कैंडोर अउ। निष्पक्षता जइसे गुण के पालन करत हावय।